file dantɛr ɲan a sunu ɲan ni ɲan han twa mibinni amu benɛ zo a o ɲiyan pantine a din o we zo de min a zo lere bun ni bɛrɛ cunu mi ni bɛrɛ zan oro kirdan anɛ we a ɲan o ɲiyan pantine a nu'on wo ɓɛ ɛsi mi um paseke ni be ɲan a wini nibe a winini apo kirdan ɲan nibe ma zo yɔrɔ nɛ kirdan ɲan mi zo bin donk ni cunu mi <noise>